Puuviljo? Jummal hoitkuq, naid um pall'o. Näütüses ubinaq, apõlsiiniq, tsitroniq, ploomiq, kirsiq, murõliq. Miä viil? Egäsugudsõq naaq banaaniq ja aprikoosiq, virsiguq ja, ei tulõki miilde, viigimar'aq, egäsugudsõq sääntseq.